Borokni kháo tongmani kókrokni buljakni bagwi buini borokno kubui khe saimannani belai kheno jwngjal. Maya gwnang tei kok salaimung kwrak khe kwrwngwi tongmani jorao khoroksa khoroksani nukmung tei bwkhani kháo tongmani kha o. Kwsrang khe khnamani tei bwkha phuarwi tongmani bisingtwi khoroksa tei khoroksano bujinani kokno teibo kuchugo tisao. Phiya background tei borokni kok kwrwi wngma bai khe wngwi mano. O wngwi tongmani manwirokno yachakjagwi tei kwbangma nukmungrokno rangchak rwwi tongmani abo wngkha rangchakni kwrwngwi tongmani. Puila buj thumnani wngwi mano phiya khairokma tei borom rwna bagwi uanama bai borok bai borok ni bisingo tongmung kwrak wngwi thango tei khairokma wngwi thango.